لا املك مشاعر او تفضيلات شخصية، لكن يمكنني ان اقدم لك معلومات عن انواع الموسيقى المختلفة. بعض الناس يفضلون الموسيقى الكلاسيكية لانها هادئة ومعقدة، بينما يفضل اخرون الموسيقى الشعبية لانها تعكس مشاعر وقصص حياتهم، وهناك من يحب موسيقى الجاز <hesitation> بسبب <hesitation> كل نوع له جازبيته واسره الفريد، ونوع الموسيقى الذي احبه وهو المهرجانات.